Gny légume tsy de fahita zao amin’ny hoe- laha tsy hoe boara kelikeliky avao zany agnatin’ny tao raiky, ohatry hoe zao hoe salady regny zao misy saison-ny misy izy, misy izy tsisy. Regny pit pois a, choux-fleur a, beteravy, reny. Matetiky regny tsy- tsy hitanao fa misy saison ipetrahany a.